தொடக்கம் இடம் மற்றும் சூழல் என் கற்பனையில். இது ஒரு திறந்தவெளி இடத்தில் நடைபெறும். கடற்கரையில் பசுமையான மேடையில் அல்லது ஒரு. அருவியில் அமைந்துள்ள பூங்காவில் இயற்கையின் அழகும். எளிமையான அலங்காரமும் உள்ள ஒரு இடம். நடனங்கள் மற்றும் இசையுடன் சூழப்பட்டு. அந்த சந்தோஷமான தருணத்தை இன்னும் விசேஷமாக்கும். பாரம்பரிய மற்றும் புதுமையான கலவை மணமகன். மற்றும் மணமகளின் உடைத் தேர்வு பாரம்பரிய வழிகளில் இருந்தும். அதே நேரத்தில் நவீன டிசைனுடன் மாறும் இங்கும். தமிழ் கலாச்சாரம் மிக முக்கியம் மணம். மணமகளின் சேலை மற்றும் பிணக்குகள் போன்றவை. நமது பாரம்பரியத்தைப் பிரதிபலிக்கும் ஆனால். அதனுடன் சரியான கலாச்சாரத்தின் மீது. விருப்பம் காட்டும் நவீன கலவை. உணவு இந்திய உணவுகள் மற்றும் சில சர்வதேச. வகைகள் கலந்த உணவுக்கட்டணம் திருமணக் கொழும்பு. பாயசம் பருப்பு குழம்பு சாம்பார் தோசை சுண்டல். மற்றும் தமிழ் உணவுகளுடன் சிறப்பு வடிவமைக்கப்பட்ட. சர்வதேச உணவுகளையும் சேர்த்து ஒரு உணவின் அசல் அனுபவம்.